Kolontsaigna ny Sina zegny ny ôlo agny Signy tia magnaraka lalàgna ary tegna le hoe tsisy mandika lalàgna le nampetraka zare amin'gny firenegna akao, avy eo zare tia mianatra ,le zava-baovao zegny tianzare ianaragna sintry, avy eo ka zare ôlo mazoto miasa eh, dy la <hesitation> mazoto miasa ary tegna le tia miasa ka ary miasa tsara amin'ny fô.